Kat bitmang kat bitman fur ni yi kun kit, ɓa a put ɓe vwang yit na, kat vwang yit na ba a put a dyo long mop kat a kat long mop pe, ba leng mop le pwat yakal kat rep me mbi kwa so pe ba so ta put a kɨ di yi dak a kɨ yakal ke kyam rep kyam rep mee dak kat mop pet an a kɨ pe dak man ba yakal ki kɨ pe dak ni, ba cin dak nde ni ku mop lop an ta cin di ba pu a ki tokpe pak me ngurum mop tulu tulu na kakam mɨ mop, tokpe koshak, yakal a nji tul kat a nji kat so ba so kat ke pe me pe pe ba a ke a mbi ku da cin se par me Mop te me ngu tong a ngok luyien ba a ke tonk kuni, me ngu niya ngok dang ni tul a kiya tok kuni yi tul me ngu ko niya ku me chin shik ba ke pe ta tok di ku mop pe a mbi ku naan le se sar na se dɨ mu nje kijini nja soso ter ba ki ka pesam so so cin njam ku njep mop mu dang poo naan be mu ki mu sam, bitmang di mu dang poo naan di kubit di kat mun ka kiya yakal mu ki ku njep mop kat njep mop ni kiya tu tang ran wet to be kwa mun ku nikin mop dang dak pe be mu ki mu cin pe te di du naa so kokorong mɨ luu mun ni di pe ani se a mbi ku du cin se ba mun pe tong kek dang mop kuwa mop mun ku mun dak nder mop di namun di mu dure muw ba di ret mu ret kwa mun cin mbi ku sar mu te kwa mop kat dɨ. Ɗe mu cin dak kwa dak shini shini pe dak ni me sa ka ki fokol, fokol nde kwai njer ku mop kop fokol di mu kokon dom ni di mu chen long dɨ ka pak mop kop a mirem pak mop kop a ngukal ngukal nde di mu lun ngukal ni pak kwa njep so dapit mop di kop nde di ke kos di nji ku sakal mun wet pe rep mbi nji mun di mu cin mbi shini shini pwet be du mun sat kwa kar ngurum ku kwa mop zan sar tu sa long di ret mop yakal ti mop cin dak di a pe naan pe puus ni mun a pe ti mu cin dak di kɨbar niya pe sam puus ni ya pe sam muw ngu di cin dak di kat mbi so tap ka mun ka sam muw ka sam a kɨ bar kat ka sam kɨbar bi di ret naan di kyel san ku nga. Ret ka cin mbi ku ka cin, a plang pe paa naan ku pe son mun yakal eis bal mun zak, mun ki dang a kham kat kham pe kɨ yil bi naan di kyel retyit ku mun kat khakam pe ki yil be ka cin mbi ku ka cin pe a mbi ku naan le mun se ba ti te mu nok cin dak di muw, kat ka cin bi kɨ kat bee ka yakal ka kwat chin yi njep mop ku mop ni ki tang ran a pak arr ni se kat ka mun ka tong maimako ku yi mop pe ɗe a kaa mop pe wa dee kwa dan ɓe kɨ na mop ba a kɨbukun se ret ti ka cin mbi ku ka cin te naan kyel retyit dɨ ku nga, kwa nga ma ka kyel san mɨ yil ni pɨkin kin mu sat ti kat nga ka cin mbi kuret be kwa nji shi le kuret min tong kɨshak ku nga ɓe kat so kokorong digin dak ku nga kɨ cin ni, tap ƙɨ mun kɨ sak a lokom muw Ngu ku niya lokom dɨ, naa pus ku kɨbar niya mbi ku kume ani ya bi ni se kat dang ba dak ba pan a lap nok na. a gan yil pee ta del san shik kek, ba a niya mbi muw pe an ki lap na a nok kek, kat dak pe a kiya cin dak, ba nji. ba lap nok wa ba wul kɨbar a nji ba lap nok na a ni mbi ku da cin se, pe sese di mu te mu plang naan ku sen ku pɨ an. plang naan ku khakam ku pɨ an plang naan tong ku dɨ mu tong ku ngurum mop weet plang.